Misôtro anô rô ai, tsy haiko mitsy raha nataoko kô tsisy anô. Olo jiaby nantenaiko hamonjy ana hagnavôhatra zaho, tsisy mbô takeo aby fô anô raiky edy le mbô oe tsy nahafoy za fa niaraka tamina takeo fôgna, kô tsy anô angamba tsy haiko oe mety efa maty angamba za ôhatra zai tsisy ôlo mbô <hesitation> nagnampy vôla nividianagna fagnafody nagnanôvana <hesitation> raha maro natao regny ai; tegna mankasitraka.